Anre aga iya nulle solangi ko mannyawakiq ero ko manrekiq gorengan talliweq laddeq nasabaq ero gorengangnge mega minyakna naulle solangi ko mannyawakiq nasabaq ero minyak e nulle pajari tigerrottaq lao ri pernafasattaq